أذا تفرغت شي أسبوع غدي نقسمو بواحد الطريقة منظمة في الأول عنحاول نرتاح شوية ونخطط شنو عنعمل في الأسبوع - نعمل واحد الخطة منظمة- النهار الثاني والثالث نحاول نقرا ونتعلم شي حاجة جديدة كتهمني ونحاول ناخذ منها الالهام ، النهار الخامس عنحاول نطور شي حاجات شخصيين نعمل أنني نكتب شي حاجة ، لأن أنا مرتبط بالكتابة، في النهار السادس عنحاول نمارس شي حاجة ديال الرياضة ونخرج نضرب شي دورة على برا، والنهار الآخر السابع عنحاول نراجع راسي من خلال هدشي لي عملتو ، هدالسيمانة نحاول نراجع فيها ذاتي وندير فيها واحد خارطة الطريق لي ماجي.